Ayapo kavi vaera oke oime yave mɨramɨi peguaiño oyeokenda kavia o vuajaete ye oyeokenda yae sepuerea aipea yave <hesitation> aekata ko supe llave o oekata ko supe iru tembiporu reta ipuere vaera añono kavi jayae ramo ko sepuereta <hesitation> aipea kavi